La mia bevanda preferìa al e ël te al limun e a ven fait cun la cun 'na büstin-a che büte ën l'eva cauda e pöi apres ch'al e sürtìe fora tüt ël contenü d'la büstin-a i bütu 'na fëtin-a dë limun ëndrinta për deie ël güst